Ny fomba fiasany klimatizera, klimatizera de tsy mandeha lôngany raha tsy aminà courant: courant-gna foagnany mampandeha agnanjy de izy io a mampangasiasiaka an-dragno de rehefa tianao ampangasiasiaka ny ny an-dragno anao a de mampiasa telecommande enao a ampiakaranao temperatirany sy isafidiagnanao ananjy izy ataonao milagna-na ataonao moramora de telekomandy kitihinao de akeo enao misafidy zay tianao agnôvanao ananjy.